I brazialian a sun cunusü për esi d'gent festaiola, a i pias balé, difatti a ie ël carneval pi famus dë al mund e pöi a sun cunusü perché për i calciatur, a s'di ch'a sun i calciatur pi brau al mund e pöi për le për le bele fie ch'a ie ch'a van sü le spiage